طبعا أغرب حيوان شفته في حديقة الحيوانات هو حيوان جال مش عارفة أسمه آي آي شكله غريب واجد عرفتِ بعيونه كبار وصوابعه طوال، كان أول مرة نشوف حاجة زي هكي غريبة وفي نفس الوجت <hesitation> اتعرفنا على اسمه.